Käsn om säändse ehitüsega, et täl om seeh häste pall'o õhku. Ja samal aol ummaq naaq kõik mulguq häste piinüq nii, et vesi taht sinnäq sisse minnäq ja jääs ka sinnäq kinniq.